لو كنت متفرغة لمدة أسبوع كامل، أول شي بزور بعض الأماكن الطبيعية الجميلة الموجودة في بلادي عمان، مثل صلالة في ولاية طفار وبس، ورحلة قصيرة لمكان جديد داخل الأمان، مثل الجبل الأخضر أو وادي شابر. <hesitation> وبصير البحر، وأتسبح، وأتمشى على الشاطئ، وبخصص يومين أقضيهم مع العائلة، وأطبخ أكلة جديدة معاهم. وفي آخر يوم في الأسبوع برتاح شوي، <hesitation> ومن الأيام اللي قضيتها وأستعد للعودة للروتين.